Sira a mirdi thù fewai kasuthali sumbi sora thá kana kinya jay a ko jir moghi thá jar sidso tika durado kuru kira dar kilkata jari sidso duriye kiradar kulkata neghiye adanu kana nu umzir madwe neghiye ada mur kana umdir madawe jara wul thá iya danghi sodso gan thá iyar weso umzira gaye jadi darajar umzira ime umzira imeye jadi dora jar umzira g aka neghi nan karou sumaru me wuri kajara jay tabokkata gan ko zaumara thá fawai sudtha, ali dachi abohiya negan sura amirdi tháfawai ka so thá ali, dachi abohinegan sira kuru mirdi thá fawai kasuda tachimba miso ja jay kiya kikir muslum ki adin kir muslum ghi ka neghi nan karowan ki way adin thá gan adni kira musllum gan si ka ja chie a ko duneya a duwai a ka rayuwa mur duya adiwai zuro sutha, kota kota sikudha yada iyathá ako rauwa thán thá kana umda luka hakki umda umdu ka luko hakki kumanghi kota kota yadi thá wai thá me sali duri ma jar sidi ko jar ngul umda iyaga th’u adha iyaga tarbey kota kota adiwa Ka neghi nan karowan ne ta kochin ko takira le kiwuri duri angal iyar kumadar ka jara chir chair kumadar ko kota kota yada tháyewai ako rayuwa thá thùman muwigha thághi jar subso alhamdullahi igodichin ala dar ya say a danukana sal taka mola wai thá ka umdi tika gorama thá umdi tika yarne kiya wulad me so kira kilkata jara jara tika mowi ghen tika madneye kira dar kilkata duri tika diri shan kira dar kilkata umdada chin madima ako kataiwa ka neghi nan karouwan zumarou imur yadda kaan jay tika jar gan kùra ta kira sisam are kare sukarma adiyera yekiya bara kiya siwa moya gan jar sudso jar mo kokari ka jar mo tikobo dar sir sumyaye jar mo ti kobo dar kobora ka jar udi avi clthurdar wa kabora ka jara udi avi damo wag aba daya digum jara chiye am kin adi ako kira dar mawai ka neghi nan karouwan moyeghi gaare jarmo kokori iyodi chin ala dar si kitanu aladar adiwa illa ka tabi saka alla dar kuru kila kulla kajar killa kajar kil chin kira gan ya kidi tabi thùrkù ka ja jakdi ta shatan laka kaja silko kataiya dan kaja dihiba darway zumaro tabi bana thá kanaye moye ghira moyeghira to jadi ta shifer Kuru jarjadi adinna dar kuru miso jara mo yadda kathùfawai tuko kaneghi nan karouwan ka tabi a bar- gochinna dar ituko dar moyeghi ga are alhamdillah. Yadda kinugan moyegan har kiradar kilkata duron har umdira are á ajab chin kana tabi naisa á danboa gaba tháyan ako idai damboa umdira ta ritire ga are tamo sa thá yan ada duwai mowigo duri thághi majar si jara shagor computa kajar clthurs ghi neghi umzir ma da adiwai neghi umzur mola da adiwai neghi ga aduwai neghi imeya duwai kam piku ma aduwai ngal kumadar beya sira tabunna dar ako shago bas kajara mo kajara intetent, custama dar majasi waisa jira mirdi қhathura ladan kajara gudaichin har umvo, laka ma umzir vo laka a sir kasi kaja wuria daran kaja shawa dar kaja nukana anye clthurs computer ghi dia thùmm iyemira are tuka umdu damo are tamo amma neneghi mur duri mur duri marghi har ta mirdi marghi har ta mirdi cthur’ compiterghi ka thùfan su thá dadia sul, ka neghi nan karouwan zumarou tháfawai sulhddá ali yal thá are jar clkata samba sora sira kinu moghir jara mo me nu a chi jara chi kiru jar chiskin aka adinna dar yaye jar chiskin aka salla dar jar chiskin a miso. Tika yadda wudir kuma dar wua kumadar kama moye jara thádthada ladar adi nan karowan muweghi gaaran tina ladar igodi chin aka tabi thákura ta naiyedar, duri thá ga aran gajera banan umdi aran zuaou thùfewai tuko jara bana kumdar kaka duri madar ko ko umdira gata jar jarjidi kuru umdira tasinu missal neneghiro umdira tasi ako shago aghi umdi laka tasi kudda kobo na adi kajara bara қathùrs ko phota stat laminahig ko meyeye majar siako shagor computa dar ko kobo a daduwa yaye kawai jar takudai haga abure ma kabon adiyan kal adadi wayan kal jara mo kaneghi nan karawan zurou thù fawai tuko dan umdi ta banachin kumanan aitalaku damo ma tabi thù tabana chinne kaneghi nan karouwan zaumarou thùfawai thùko ka tabi a mo san biyaye tajar tanchi haladar hal ghira umthá ganway kajar chigabai tika mo bana kumadaran adiye shithù kawai mawai ta a go ta yabai durithá ganwa neneghiro umdira kaa majalisa pal ka a zigar kullum jara sinu ali juri kam gan gha mosadai alam koran kur tin sidai tabi kurti zawab chin ghádai dachi ija diringhi sambiyaye galtai ma jara ba jara jara kam pikù ar adiwa jar jadi ngakura dar jar jadi yaztha kiramiya dai umda are jar nar dara jar kat